लोगो के आंख बहुते रंग के होय जाय छीए हरियर। पियर, काला, भूरा, नारंगी, आसमानी बहुते। कलर के होय छे दु तरह के आंख के कलर होय छे। हरा कलर भी होय छे ये बहुत बहुत रेयर छे ये बहुत। कम मिले छे आऊर एकउर कलर होई छे स्लेटी कलर।